نظن بلي الشعر غير مرتبط بالعصر الحديث خاطر كاين الشعر منذ القدم و الشعوب والأمم دائما ما تعبر عن مشاعرها بالشعر.